Laxnu ré’ nú vez rack galndáh, máru náh rack galndáh, núh vez ryw xkay, nú vez ryw vëh fuertias, rack-nald, riëb niz-gye.